Aa ja tseꞌe nañasa xukucha nga be naña nga kucha chjajo xikjin ja kjindaya kjindaya chunde tratsé kjindaya kjutsa ngui ngu najmi tjin tjin naña xi chꞌore xikjin kjajun sifane xikjin chundeya <noise> kú te- tetsuyariya te tsayari tsanga ꞌya xi kjuaꞌi ꞌya xi ꞌya kucha kjindajo xuta kú ja kuacha tsiꞌin naña kjutsajmi nitsꞌin tsiteya ngata nde bé ndiaꞌe chu nde bé ndiaꞌe naña ndetsa chu tjiꞌmire tanga tukjuaꞌetse nga majinre nukjua ja nde kú kuitsé kjua ja kꞌia tikjinda ngu kꞌia <laughs> kꞌia tikjinda ngu kꞌia kú ja jatumima xi tsiꞌin tsa chitu tsa ꞌya be mangatjenguire ja- ja tuxi ja tuxi tsiꞌin chunde ngatꞌa nga ja ja mincha tkunña kuande kú ja tjin naña xi niꞌyusa tjin naña xi kjindajuri chu kú kjineriya ngatꞌa nga ja ja tsu kjua bejinjíri kuande niꞌyu kui naña tsu kjua kú tjin naña xi xi xu tsuba kú kjinesenña tsu xuta tu je kjiꞌñure xkari nga yi kui naña kuacha ku basen naña.